الشخصية التاريخية اللي أعجبت بها هي غاندي. أنه كان شخصية ملهمة وناجحة في تحقيق التغيير. من خلال اللأ عنف والمقاومة السلمية. اه قدر يغير مصيره ببلده الهند ويعطي درس الصبر والأصرار على المبادئ. اللي يعجبني فيه هو كيف أنه كان ثابت على قناعته؟ رغم التحديات الكبيرة. وهذا علمنا كيف ممكن نحقق التغيير بإقل وسائل وأكبر تأثير.